Karazagna tournevis, misy tournevis plat o, dia misy tournevis parker. Ilay plat o, <hesitation> amahagna vis ka le lavaka araiky, mitsipika araiky magnaniô fôhy. Fô le parker ndraiky ôhatra ka le misy croix hely ma nao na le misy plus igny ivahagna aminazy. Dia izy amizay misy le testeur misy le tsy testeur. Lay testeur zao ampiasaigna amina courant regny izahavagna hoe misy courant raha ty sa tsisy courant fô lay tsy testeur tsy, tsy voatery ampiasaigna amina courant.